जेव्हा यूरोपियन या देशाचे लोक पयल्या फाव्त ब्राझील। च्या काथार इल्ले तेव्हा त्या देशान सुमारें तीन कोटि आदिवासी। रावत असले पण आता फक्त तीन लाख लोकांत थाय। आसात जे आता प्रमुख म्हणजे ब्राझील च्या सगळ्यात दुर्गम। जाग्यार रवतात पुर्तगाल या लोकांनी पंधराशेटीस या। वारसां ब्राझील लां आपली पयली वसाहत स्थापण केली।